Pues sinanna bieraramik padoꞌrk naꞌ norarlə kiopxsawrierirase konkors eso si drakwalo kalosere'e texten palot xten palot xamerene richitlaney chon llit tap lli chishiriniera konkors aganaramniꞌi ni nlat litshi niron goxt raxshobllititxat palot lo kanch xobchi xobchi larableikayik palot, riꞌira riꞌiraꞌda shlak kalaniri wenoch chiramnaꞌ este bietlamni riyaa bietnaꞌ bundiyaa laꞌani riubayli dekxbaili lecholachaꞌ bailei dia lobaile. <hesitation>